ଫ୍ରୀଜୀ କୋଟେ ସ୍ଵାଗତ ଜନ୍ତରୋଂ ଜହାଂକୀ କରଂତ ତରା ଚାଲୀ ତାଈ ଏବାଂଗ ଇଂଜୀନ ଅନୁସରେ ଶେ ଭୋଧ ଧନ୍ଡା କରୀ ପର ଲେଟରୀ ଧନ୍ଡା ହୈ। ପରେ ଫ୍ରୀଜୀ ଭୀତରୀ ଭୀଗୋଡେ ଫ୍ରୀଜର ଥାଈ, ଶେଲା ତାଥୋ ବୋଧ ଜଲ୍ଦୀ। ଧନ୍ଡା କରୀ ତାଈ ଫ୍ରୀଜ କୁଣିଯା ମେଂ ଅଚ୍ଛେଲେ ତାଂଗୋ ଥୌନ୍ଡା ଦବା ନାଲ ବୀଵର ଫେର ରୋଖେବା ଇମୀ ଦେରେ କାମ ଆସେ ଥାଈ।